دا یو مهم او سخت کار دی، خو ممکن دی. باید خپل ورځنی مهال‌ویش منظم کړو. کار ته ځانګړی وخت او کورنۍ ته ځانګړی وخت ورکړو. له ټېکنالوژۍ څخه ګټه واخلو او بې ضرورته وخت ضایع نه کړو. ذهني او فزیکي استراحت ته هم وخت ورکړو. که توازن وساتل شي، ژوند به آرام او خوشحاله وي.